एक ठंडे व्यंजन के माइक्रोवेव में पकावे खातिर ओके कउनो थर्मोप्लास्टिक के बरतन में कइ के माइक्रोवेव में धई दिहल जाला। ओकरे बाद जाने तापमान पे ओके गरम करेक हो उ बटन दबा दिहल जाला <hesitation> पांच से <hesitation> दस मिनट में खाना गरम हो जाला। खाना गरम भइले के बाद <noise> माइक्रोवेव से घंटी जइसन आवाज आवेला ओकरे बाद स्विच बंद कइ के खाना निकाल दिहल जाला।